Ore örërëtä rupi jaeñoma oime mopetɨ leche, jaeko guaka gui roitiamigue, jokua ore rou, mbatɨye iru leche mbanunga rou, oime añete jeta leche fabrica gui oeva, leche en polvo erei jokua mbaetɨ rou, jaeñoma guaka ileche rou